अगर मय सुपर मार्केट मे गौ और मय पैसा तिर रहौ हौ पैसा तिरन पेति मय अपन परस भुलिगौ जैसोमोके महसुस भव तव मय ऐसे कहिसकत हौ मोके माफ करौ मोके पता नरहए कि मय अपन परस घर भुलिआओ हौ मय अभय तुरन्तय घर जाइके अपन परस लैके आमंगो कृपय मोके थोरी समय देवौ एसे कहन्से साइत मोके समय मिल सकत हए । मय अफनो गल्ति फिरके सुधार सकत हौ ।